في الحقيقة كيعجبني نسافر في التران، القطار، كيبالي القطار فحال الحياة عموما، فيه واحد الرمزية وواحد الهدوء بالمقارنة مع الوسائل الأخرى.